दांतों थें साफ रखण का वास्ता यीं बात कू ध्यान रखयू चैन्दु की वू दिन मा कम से कम दुइ बार दुइ मिनट का वास्ता फ्लोराइड टूथपेस्ट से दांतों थें साफ करों। मुलायम ब्रशल वाला टूथब्रश कू इस्तेमाल बच्चों थें करियूँ चैन्दू। ब्रश थें मसूड़ों से पैतालीस डिग्री का कोण पर रखीक थें साफ करियूँ जौ। हर दाँत थें करीब करीब पंद्रह से बीस बार रगडीक थें साफ करै जै सकदू। और टूथब्रश थें हर तीन महीना मा बदलियूँ चैन्दू।